يعني من أكثر الأشياء اللي تعجبني في الناس هو قدرة التحكم في النفس. فأني ما يعجبوني الناس اللي ما يقدرون يعني يقاومون الأشياء اللي يبغونها، وكل شي يسوونه حق روحهم مباشرةً. مثلاً ما يقدرون يتحكمون في روحهم، إله ياكلون جاكليت وحلاوة، اللي حتى كلش كله يبغون يشربون وجذي. أني ما أحب الناس اللي عندهم إدمان من هاذي الناحية. فالأشياء اللي تعجبني أكثر شي هي التحكم في النفس.